Mi zhni za nu n mi knwu agyewyi n fyegyi ɓwai nyakwo laka snukna gnwua tnu ɓwai mi knwu agyewyi snukna gnwatnu ɓwai n tuge mina ɓei lo nmwa n mazhni mazhni she ma shni. fyegna ge mitei zhni ɓwatei nu ɓwatei zhni oza nu n wozhni wa knwu agyewyi woi wna gye n naɓei fyi n nu ɓwo n shekwoa ga wo shni kalala nya fyegyi wa ɓwa wazhni nna bai kwa ga wo nyagyi. Mi knwu agyewyi snukna gnwua tnu mi-i la knwu agyewyi agna a chi snukna atnu n to knwui aɓe snukna gnwu tnai shemi po dagayia wyegyi ɓo n labmi yi ma sawami ma gyiwowye wa gami kala wa gami awyega waga mi shni kalala aɓo n wa fyimi ntukwo ge mizhni n tunge wa gna wa zhni gbagyiza nyikwochi n gbedo n woin woin gna wo ge nyi zhni apma n yabwai n ya pwoi ya zna nyagyi nyi shemi pwo wo wyegyi ɓo ma gbmignyi ma wnawye n ma wye pwo wnu ɓei agna a chi snukna n gnwu tnaba n to knwui ma gyinyagyi. zhepoo kwo zhni mi nyagyi nu n soho sohoi shewize kwo zhni mi nyagyi nu n soho sohoi shnama zhe kwo zhni mi nyagyi nu n soho sohoi amma mi snu zhe n nyi pyei ɓwai ma gyinyagyi kpokoloi n labmiyi snukna gnwu tnaba n toknwui ma laka tu zna N mii ɓalo fwa milo fwa n labmi yinu n tunge ai chige n hoye ha wna bigyi byei wna kwo kwoi n na mii tu n mii ɓei ɓa lo fwa mi lofwa n labmiyi snukna gnwu tnaba nto knwui mii kwu nyagyigyi ma laka ma lofwa snukna gnwu nyimwanyimwa mi tulo nfwa chiwagbmanyi mi tulo nfwa snukna gnwu awo mitulo nfwa awo n chei gbmanyi agna achi awo n chei aba nyi pyei lamwa ma ta shni n mi ɓaɓa pyi mi ɓe apyi ma dna aɓo wye n mi ɓa zhni njesnu n na pyi ma ɓwa ɓa gyi ɓa n soho sohoi ma. zhni ma kpa anya afwa nya kwo anya kpa, mi kpa apise n saho sahoi ma kpa abmya shemi zhi ma zhni ma dna mafnyi ɓa gbe nyi pyei ɓwa nya ma zhni ma dna n sa hoi ma gaɓa nuwna nyi pyei ɓwa nya ma zhni ma dna ma ga abmya anya gyi n saho sahoi mi zhni oza nu n mizhni ɓwazei yilu agbagyia je snudalo yilu obye doho dohoi nkwolo n nijiriya knyi n ɓalo vnya n ɓa shni abye nuzhni zhni ɓain nna aknwunu'ajeilo lo mii n naɓai gnyilo n yilu aknwunu aje ominyikwoza wo zhni tnutnu n na aknwunu aje ɓa nu, abayi zhni abanu n yi chei gnyi yi lu abye aknwunu aje gbogbo hoɓa myi ha znayi shni.

N miɓalo mii jewye yashi fwa majelo. nmita jewye yashi fwam ma zna ɓanyi ma yashi ma ta ashni nya wye she ma gyinyagyi mi snu na ɓai n mi wnagye ma kpe gyewna ma gyi dagayi wye njesnu nkalai n wa gami nna ɓei n wa fyimi nna poo woi gami woi gami kala mii myi mi-i zhni magyi wowye masawami n tun ɓo n wa zhni mi mi-i pmyi ma yashi azaho n ɓaɓa jemi wyeka n jejelu n wyeshei to'bazhni ba jemi ɓa gna wyeshe la she shekwo mwasa hoibei nyawnu nho wulo n gbagyi mawu aba nna akala zomitu yachi ajege sai nsu shekwoyia gyifye n yi n laifyiyai. Aɓo dnalo n gna gbogbo n fye doho doho yi zhni kwa mi kwagyi mazhni asambegyika n fyei fye wyi n mi ɓa myi ma gnafye fyewyi ɓo kpa oba nunu; n gye adolo jesnulo fye bei jamiwo nai na bye mii gwoduya asambegyika n fyei.